كنت هختار البيتزا الصراحة لأني بحب البيتزا وكمان في نكهات كتير مختلفة في فراخ في جبن في كل حاجة كنت هختار كمان يعني لأن البيتزا أقدراعتمد عليها أكلها أشبع وجميلة الصراحة وكمان في أطعم تناسب كل الأزواق اي ف مش هزهق منها